duran duranii namtokkit jiraa, namkunenii wonnin ite, yaani inamaa duran safar inin inama akana kanaa, lilla long distance fa ijemaa, dub ee inin time kae, yaan kar fulaniaf kar fulani masaaf fulani gani ama wokti fulani gani, dub namkun ijeme gaf tok kar iddu kar fulanitif iyyo kar dibii iddu wokati tam fudete ede inamat himme, inamannen wokum kanan yaani kar kan hubete waatin distance bare tanatif tan ijemt wokti fulani akanatan fuletaa.